arbinii woni isasuni kumbi, kumbi sun bisanin duga, sagelenean hinyaata, muken dedeera fan hinchirra, muken dameni sunin daamfa, won sunin nyaatay amo saa dibinenii woininii bisan fan duginen, inamafanen ufira dorga, bines fa won wolba woni sunin uffira dorgay.